Ama chalankapin xax kayiw <hesitation> lilhaeakan chile relleno, porque kuesa chalan axni no na lhawakutun min chile relleno na chaxpupuy tsama pin chile tsama chalankapin chono liuku no tse na- na tamaxtuk na pumujuy kbolsa liuku no xa xunu liuko no tse na- na makxuy tsama xa wanikan chalankapin tu li lhawakan chile rrelleno, na wilapa ama tu wanikan the lhe xa lakgslatata pin chile serrano tsama xak chile serrano, slatata pin, pus min kats para tu malhkakikutan, wilapa pulaktim ti wanikan <hesitation> <hesitation> tsama pin pus makgalakan makga makgalakgokan katuwa tsama lakstina pin